أعتجد إنى كنت بختار مشكلة ال-الفجر، هذا المشكلة العالمية الواحدة <hesitation> الوحيدة اللى كنت بختارها لأنها مشكلة تؤثر على حياة الملايين من الناس حول العالم، وتتسبب فى معاناه كبيرة ويحد من الفرص والجدران الإنسانية، التخلص من الفجر يعنى توفير فرص تعليم والرعاية الصحية والسكن اللايج والمياه النظيفة والوظائف.